गुधरा काई एक कतार मा चाले, गुधरा काई ची ची करें। आईडे, गुधरा हू हू करें, गुधरा काई लाइन मा नी चाले। जो गुधरा रो चे लाइन मा चाले। जो गुधरो एक पलाम गधो ने रो ती नाम कुछ जाए। ती सूप गुधरा कुछ जाए, गुधरा एक परदे नति अते काई, अगा जाए। ती नुग नी देखे नी जे गुधरा रो चे लकडर मा चाले नहीं जे। <hesitation> आते चे चाले, ती काई तीनेंरे पुछलपुछलबी आवें कतार मा चाले।